Ràha mangitry ten̈a ampiasaiko lera izaho mandoky, telo ten̈a ny tsy maintsy ataoko: poavra, tongolo lay ndraiky sakay tany. Irô telo zay zen̈y ten̈a fampiasaiko kôa fa lera izaho mandoky, amin'ny ràha haloliko jiàby.